איך האב שוין געזאגט פאר א חיה, וועלכע חיה כ'וואלט געוואלט זיין, האב איך געזאגט א פיקאק, און איך מיין א פיקאק איז אויך א פייגל, אדער אה, איך מיין אז איך וואלט געוואלט זיין א פאפעגיי, און וועגן אלע קינדער האבן זייער שטארק ליב, ס'מאכט זיי זייער פריילעך, און איך האב ליב צו מאכן קינדער פריילעך, סו איך וואלט געוואלט זיין א פאפעגיי